Pues jue më yë a'ax yë jaya'ay o pikanak a'ax myas äyë'ëp yë mëjk este; o'omy nepyambë o paka'aj o'my kuka'at'sëyambë.